Tiene ino yaha sentes escaminadul, nihcua ohca ohnca miac ohnca tzicotzitzi, ohnca bieyi bieyi ica noncah youaloa notzoh cuac nohnca tipahsoltic notzo yeh non yeh non nicuparoua bieyi ni escaminadul, ua notzehtziquitzin yeh noncah nicpitzauac oc yeh ica notlalpilis intlal yehua nicuparoua tzetziquitzin para macpitza no, no, notzoh, ye nicuparoua nuca, niquimpia unte escami esacaminadul unte, sente bieyi ua sente tzitziquitzin, ino bieyi quipia ino yah ocachi tlapohqui, ocachi tlapohqui, ua tzihtziquitzin ocachi ino yaha ouac.